والله يا راجل لو بنكون حيوان بري يوم واحد نختار نكون أسد، قوة، شجاعة، وهيبة، ملك الغابة بكل شيء، ما حد يقدر يقرب مني، ونتمشى في الغابة بالراحة، غير هي حتى حياتهم بسيطة ما فيهاش حسابات، ولا صداع.